<noise> <hesitation> Mahafinaritra tokoa- mahafinaritra kokoa anahy ny saka satria izy a mora ompiana am'resaka sakafo satria miankina am'le tontolo misy anay. Ny tena itiavako saka koa de anatin'ny tontolo ara-panahy izy mahita zavatra tsy hitan'ny olombelona zany hoe mahita an'lay onde négativité any amin'ny olona izy ary izy no manala an'iny. Efa ataon'ny olona fitsaboana ihany koa ny saka, mety ihany koa misy alika fa ny saka no tsara kokoa.